حاياً أشتغل على مشروع بسيط لفتح مدونة عن الطعام، أحب الطبخ وتجربة وصفات جديدة وقررت أشارك أفكاري مع الناس، أشعر بالتحمس والحماس لأنه يعطيني فرصة للإبداع ومشاركة تجاربي مع الآخرين وأتمنى أساعد الناس في هذا الأفكار.